أكثر شيء طريف شفته كان لما شفت فيديو لقطوة تحاول تصيد ضوء الليزر. كانت القطوة تركض وتلحق ورا الضوء بحماس، وتنط في كل مكان. كان المشهد مضحك جدًا لأن القطوة كانت جادة جدًا في محاولتها تصيّد-تصيد الضوء، لكن طبعًا ما تقدر تمسكه. هاللحظات الطريفة تخلينا نضحك ونستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة.